Menurut kita pernikahan yang pantes tu ye menurut ane mah ya di gedung dah ye dibilangnya gitu kan satu juga nyenengin babe kita nyak kita ya kan namanya pernikahan itu gitu kalau mau dilihat segi ini ya di di gedung itu pokoknya dah iya kalau dibilangnya buat pernikahan yang ideal yang di demenin ama ini gitu itu yang udah paling ideal sama sama suka dapatnya perempuan ya kalau diajak ke gedung apa gimana ya sudah nikah di gedung itu sudah pasti istimewa dah iya sudah begitu makanannya juga kan ditimbang bertamu tamunya juga pada makan makanannya juga itu macam macam tuh pada makanan itu ane juga pernah namanya cerita iye kan dikit nih ke gedung itu makanan ada yang aneh kagak tahu itu makanan apa itu makanan apa iya dah ane nyobain rasanya udah ya udah nggak puguh lagu deh pokoknya iya dibilangnya gimana kita kondangan juga ke gedung yang makan cuma cicip dua cicip ya amplopnya kita ngasih dua puluh rebu tiga puluh rebu ya malu ya dibilangnya makanya kita namanya kalau di gedung kalau buat pernikahan yang ideal sih ya di gedung gitu yang benar benar ini mah. Ya kalau menurut ane mah ya serah serahan betawi itu ya balik lagi ya dibilangnya harus ada namanya kayak makanan khas khas gitu kan yang dibilangnya kayak tumpeng kayak bawaan kayak model kayak roti roti buaya lah gitu kan iya dibilangnya harus itu ya serahan itu namanya mempelai perempuan itu harus dibawain itu namanya seorang tempat tidur yaitu namanya bufet laci dah gitu kan kasur, ya itu yang harus dibawain itu ya biar kita juga enak nantinya gitu kan, buat lakinya juga kan namanya berumah tangga ituh kalau udah kagak ada kasur nggak ada apa kita mau ngemper kita tidur kan gitu ya masa kan ya bawa tiker kita tidur ya masuk angin bisa itu dikerokin ampe daralon bisa bisa itu kalau nggak pake kasur kita kalau rumah tangga nggak pake segitu gituan ya repot lah.